أول شي أختار الفواكه اللي أبغاها، مثلاً أنا أحب مكس إني أسوي تفاح مثلاً وأجطع فراولة أو أقطع برتقال، تمام؟ أجطعهم كذا سوا، و وأحط عسل، وأوجات مثلاً أحط عليهم شوكولاتة، أحبهم يعني كذا مكس أسويه، ممكن كيوي كمان، بس أكلهم.